Uu sahaan fuolaazig irbimu sahaan neykal ka dolilu walaa siddimu au sahaan siini dolilul. <hesitation> Mainnu korjii lakiney takaon siini gon istaamalu, neykal kon istaamalu, fuolazig istaamalmu. Hadid ton uwo fakkil istaamalu, lakin istataa neykaalin tagnafi.